لا طبعاً يكون <hesitation> أفظل إن يكون عندي قوة خارقة قوة بدنية خارقة، اما التحكم في الطقس ما راح يفيدني في شيء، وش راح استفيد لما اغير في الطقس يعني؟ ما راح يفيدني في شي، <hesitation> عل- قوة الخارقة راح تفيدني أنا ك- كشخصياً يعني، أما ك طقس، ما- ممكن ما تفيدك كشخص يعني.